फूलन के ते हर माने पसंद करेला और उनके अधिकतर फूलन के नाउँ याद रहेला। हमरे याद में कुछ फूलन के ई नाम बा जैसे गुलाब, गूढ़ल, गेंदवा, कांटेर, चमेली, हरसिंगार, लिली, मोगरा, बेला, गुलमोहर, कमल, रजनीगंधा, सूरजमुखी, ट्यूलिप, अर्कीड़ अउर चाँदनी।